بحب جدا ازور المتاحف الاثريه و اتأمل فيها ازاي اتبنت كدا و ازاي حاجات ليها تاريخ وحضاره اصليه كدا و ازاي تواريخها و الرموز اللي عليها و استفاد منها بقدر الإمكان و ابقي مبسوطه وانا بزورها.